Otandi dhimbulukwa oshikando shimwe kwali ndina elago enene. Elago ndyono haku tiwa elago lya fewa kombambi. ndyoka lya fulwa kombambi. Elago lyandje ndyoka okwali lyeenda nee ngeyi:okwali ongula onene. mpono nda penduka ongula onene lela yoshikadhona nda mene tandiiyogo opo ndiye kootundi. Ashike esiku ndyoka onda penduka ndali ndi niwe kuuwehame. ngame kandishi kutya otandi ehama naana shike. ashike okwali ashike nda lulilwa. Ngame kandina okambaki kokuya koskola. kandinasha ontaku esiku ndyono. Molwaashoka okwali handiyi nontaku noshikwiila. Tashiti esiku ndyono kakwali nda ninga nando oshikwila shasha. esiku ndyono onda ndopa oku dhunga ontaku esiku ndyono. Esiku ndyono onda meneka nee ongula onene. Okwali ashike ndafa tandi ehama. Ngame onda penduka nokuli ndiiyoga. onda zala omuzalo gokoskola ngame ondaya. Mondjila ngaa yandje yokuya koskola. oku pita podhalate yimwe yili pokati kondjila opo ndi kale nda thika andola koskola. Tashiti mpono ondaadhapo ashike oshimaliwa mbele shaya nombepo nenge ongiini ano. oshimaliwa shono nkene ndaka lya ngeyi oshimaliwa Sha tondoka ashike sheya sigo opoompadhi dhandje. Ndi tye ngeyi oodola omilongo mbali. Tashiti ethimbo ndyoka oshimaliwa osha pumba nee. Naasho nee nda dhiladhila tandiyi koskola nondjala. megumbo onda zamo nale inaandi lya. ngame kandina shoka tandi ka lya koskola. Tashiti moku enda ashike podhalate mpono onda mona oodola omilongo mbali. Ethimbo ndyono nokuli okakuki okena iithilinga yili itano. Tashiti osha ningilandje oshipu nonda ninga elago enene. Sho ndaya koskola naasho tatu longwa ootundi dhopetameko manga inaatuya pokafudho okwali ndi wete aalongi taya itaaya mana mbala nokuli noku longa. Ndi wete ethimbo tali ende kashona. Tashiti sho nee ethimbo lyefudho lyaadha. onda kutha ookahewa kandje yeli yaali. Ngame otandi ti ituyeni utale kokapale. kokapale nee ha haku landithilwa iikulya. Sho twaya mpeya. opwali puna iikuki yimwe iiwanawa momeho ngeyi. Iikuki mbyono oya tulwa mbela okayima heya haka etamo olwaala lumwe miikulya. tashiti iikuki ya ninga iishunga. Onda kuthamo oodola dhandje omilongo mbali dhono. ngame onda landa iikuku yetu atuhe tuli yatatu. Onda landa nee kehe gumwe A mone mo iikukyi ye yili itatu. Konima yethimbo onda mono natango pweya omukulukadhi gumwe a humbata eyemele. Eyemele ndyono olina omeya ga hangelwa ooros. ndele omeya ngono nee oga kukutikwa. Nago okwali gena iithilinga itano. Tandi landa natango kehe gumwe ogeli gatatu. Tashiti esiku ndyono okwali ndina elago lela. Molwaashoka kandali ndina shoka tandi ka lya koskola. kandali nda zamo megumbo nda lya nando oosha. ashike sho ndaya koskola onda lya ndee tandi kuta. Nokonima nee sho twaka shuna mo mootundi ndele tashiya pethimbo lyoku zimbuka lyokuya komagumbo natango ondka ifolako natango kiikuki mbyo iishunga. Iikuki iitoye ngiini. Onda lya nokuli iikuki yandje ngawo. ngame onda kutha natango omeya nga ga kukutikwa ngono omatoye ngono. nondjila oya ninga ela onfupi okuya kegumbo. Ndele naasho ndayi kegumbo okwali nda mbilipalelwa nduuvite ombili. nuuvite uugumbo. tashiti nduuvite nawa molwaashoka okwali nda ninga elago esiku ndyoka. Kakwali ndina shoka tandi ka lya koskola. andola noposkola inandi uvaposha. Mootundi andola inandi kuthamo sha. Ashike okwali ndina omadhiladhilo taga longo nawa molwaashoka onda mona iipalutha mbyoka nda pewa ashike kelago lyandje.